<hesitation> atui no inda'a añando teni ñeduu jon yenii ndenkute niñen nianchi iho, nuu na yuu nikite ninda niote nitekute niu nañute ñiuu, ño'o ndaite ño'o vida ño'o ndaite ño'o ndañote ñoo familia té pero ndichi luchi ndojón kondoñei nduu yan yukuu ndeki kundei nanchí iho nanchi katuu, ndekuru nuu ñuu nuu ñua nanchi kuu kundekonró nuu ñuu nunteyu, kondovei kunde nanchi ko'ókundeki ke'í nee kuduku vi escuela hi nanchiko ikei nanchiko kinee nuu nayo'o nachiko kadii ndi ndiñón chiteni yindo'o te'e niñendo nojó, nidenti kute ni doniote nii ndun nidote nayun ndute nii ndote nai niño nidoteya ndute ndon no ndandu juna kinru nuu nayuachi koo ndavaru ndaya'a iho yanduu iho nduyuu iho takaye ñaño'o ndayute iho ña'a yuu ndate, vanguna ña yuu iho yate chi vee kayanrua nuu yunrua nunde yunru nuu kua ndeduke ndoró ndono vanguna kuu kudenku konro nuyan ndua'a.